Jyu naa wana dlama bii nən naa ma ləkurran ga naa karratu naa gugzau ii maamu ga dək gafa mii ja naa bi dlama bin ja cicpo ja dlamau gaaɗa ja taimakaaci ada ja tiye da gugzhi be mii aa ampanata naa aci.